Mebɛpɛ dɛ mɛtsena ase enyin akyɛr kyɛn dɛ menya sika beberee a munnkotum edzi ansaana mewu mpo. Siantsir nye dɛ, <noise> sɛ mowͻ nkwa tsentsen a, mubotum menya sika biara a mepɛ wͻ wiadze yi mu. Mubotum ayɛ edwuma mpɛn dodow beberee na menya sika beberee akyɛn dɛm. Ntsi sɛ mowͻ nkwa beberee a, m'enyi bɛgye ho kyɛn dɛ menya sika beberee.